Benki, ni handuu hevika kindo ngekyokei herima ikugenja mfiri ya mothia. Miracho vandu vaichi kubeki mihando enika petha adu. Benki ni- maana yakwe thikunihandu hevika petha du. Ni handu kwairima ivika kindo hikae kimetha ithomifiri gichie kana ngama, kana lavu kikutashe kindo kia kuvukuwikie benki kwakiondoahe kikutashe. Miracho mifiri eti kwako benki iende manyika kuni handu hefikia du herika petha ngauirime tiondoa. Kana handu hengi wengirwe petha tavo ena va mshahara kwui. Miracho benki fundu, ilechie kalang'a wandu wakaimanya kubenki ni iki. Benki ni handu ngehokwairima ivika kindo kyako kana findo vyenu mwairima ifivika kwaajili kwa kimetha nifiri weingia ipho imoja kana ngama, kana lavu mwirime kindo kyakimutashe miracho ukavika muhire mughekuire mkijo kukinyumba kitoshere. Miracho ruva kukaa- kurefo handu hekitumbia handu kwakiwika Handu kwaishigho ukivike kimela lavuka na mua miaka ingi kikutashale, kwakivika handu wachiira uwa benki. Miracho mfiri vandu vandechigha luta vakaamba ku handu erika kijo ni ghala. Lakini ipeshe rua- ndi maana yakwe niim, kwavika kindo ena ghala kindo tha ngama uhondue uhende ughechukie ugheshigha kana ughende ughe kuomba. Miracho kwavikie kijo ena kuwikie petha zapho benki kwaghenda ghama uhombiwe uhurie kindo kyafo. Na mrofiki unofokoshe fundu kikei. Benki ni handu vetumia kindo kya matumithi va baadae